Njali ma ingé ma njali ma ajanga dagante. Inhaji haje wédi ma, imanwi jéti, imanan yaa jéti gwili giindi ma. Anan wi títa wooji foloŋ, a fsíyo, ahooji gi jandi andaga mo. Nda ahoojig mo imanan yaa jédi fŧafñe, unan daga, unan dagante, nda adaga mo usów, wédi untíiti ma. Anan bibi yaa mo hatíde, anan daga a wédi unsubili, anan bibi ŋaaŧuŋa mo, adagi, wee gí ginhiihili mbúuta gdagí.